ngom kare ge ulang tahun ge ngom biasa gahi boso kene sesugure gosi, rasi ngone fokaro ona gosi moi rimoi bolo malofo ino la baca syukur sedaba lahi do'a ngone ne ahu ne ena tagi loa sebanari.